Ma'a yë a'ax dun nyëkyubëk nyëkuixijën mayë axuk mayë jat'së a'ax dun myëdatyën je'e a'ax nyënëmbyë kuchën ji'im a'ax dun të nyëkë yaj t'sondakyë ma'a je'e jëkpyë ambyë a'axën porque jadun a'ax dun nyëkë nëkubëkyë ko'o je'e kuch a'ax pyëkëy nëkoyëk a'ax je'e yëdyëjk wi'in pëjnë manytyëk je'e kuch yë a'ax myoyi'i je'e jat'së manytë ob je'e wi'it a'ax chyjnën a jadunt's a'ax jedun nyëkubëjnë ti'ikyëxpë porque ji'im a'ax dun kyëxëk ko'o jedun yëdyëj mëdën ko'o jedun të yamët's mujnë kap jedun nyudumajnë jadun jeduntë myëñ të pyetë y pues je'ena a'ax dun jyak nëkubëky ko'o a'ax jyak kuch mëdatyë ko'o a'ax jedun jyak axu'uk pëkyë jyak jët'së pëkëy je'e jekyë kudujtë je'e a'ax dun jyak jyak panëkx pyë kubën a'ax nëkyuwit'sëyi.